دا چې زه رسمي کار نه لرم، ایمیل ډېر نه کاروم اوډېر یې نه ګورمه. ایمیل د هغو لپاره چې رسمي، سوداګري او ټولنیزو کاورنو کې ډېر بوخت وي د هغو لپاره مهم ده. زه په خپله د ورځې ډېر نه ګورم، که اټکل ولګوم، ښایي پنځه ځلي ایمیل وګورم ځکه په ایمیل کې ځني مهم اسناد خوندي کوم. همدارنګه په ګوګل پورې ټړلي د نورو انلاین اپونو لپاره هم ایمیل ګورم، خو دا کتل ډېر کم وي.